Ko'oa takanini xiavi taku xia xa'aya kuiji kachina, chi ya kuiji kantu tu'un ntavi ra. ta kuu color kaana kuiji kana xiara, ika taku ya kuijika ra ta xia tukuiji i'ini yiuviyo tukuiji ra, takuntu na te'e lanchi sanavantu, tee sintikitu tee ra, takuu chiu'u valika teeri ra kuari iku ra ko'o ntoo ka inintu xiiri va ni xiachi kunteuntu xiiri ra i'in tuvi xixiri, ntuvi kaa tee sanantu ra taku taxichi kara, koñaa kuxirika teeri ra xia kuiji kara ntuvi tee sanantu xixivari, ta ni mintu ra yio kiji takaninintu taku koo kuiji ñu'uo ra taichi ra nimio ra ko'o tikui ko'oyo, taku kuao xii kitika yumi kara tixa ntoo inio xaa tikui ko'ovayo, xiao takaninintu iiyo tu takava ñiuu kayuvao yoo kunu ntii xia sa'anao kaantu suva ra, ta ta'a tukuiji nixinu sa'afi, tukuiji ra tuvi kai ka'a ñu'untu, ntuvi te'e sanantu tasaaka kiti valika, sintikika taku kuayuka, urruka tiirika ra tikii nteni tii ntavi yo'o sabaria vaakari xii kani ichi ti'iri nuku lakua tieeri a taku xinu safi tukuiji tavika ra ta'a kanantu, lanchika ta'ari yontu ta kutontu kuxinturi a kuxinturi a xiakaviri kuiji xixiri ko'ontorika va'a terika ra. Ta taku xiumi kaara ichi ti'i tikuara yaka takaninintu xia ya kuijiña chi, ti'i kiti isuka, sa'a valika tii tikua takaxi iniri xia kuiji tuvi teeri xii mia kuijika ra yaka kuitiva kixari tikaninintu ra ika ta yo'o nu vaara, sa'a too mi kuntavi kei yo'o nixiai linea kuaai ika xiyo ra tixaa to'oi tui tavi ka'aka ko'o iku kuiji kusavi satantu koora, nu'u nixia ika ra ika taxina taai sama kuiji ra kaisaa ya kuiji yooi na kuntixiyo taku vaxio kara sama tiava sukuntixinao ra ya kuiji yoo na kuntixio ra unva'akavi kixio xia kuiji yoo, chi ya ntiakara tuviva xininao chi tuku kuiji iku ra ya yo'o tiaa ra yaka ka kai ra ninii i'i sama looka su tixaa takua kusiji ini xi'ia chi ya kuijikara vaa chiñaaka chi, ya kuiji kumi yuvi yoo ra kuiji koto looi ninii tooi xikai xii miaka ra, yaka vaanta xiini ximia color kuiji yo'o.